أكيد الإجابه المنطقيه الكليشيهية ان انت تبقي عالم مشهور عشان تنفع البشرية انما الفنان مبيفيدش البشرية بحاجه فطبعا احنا منختلفشي عشان عشان ميبقاش علينا متاخد علينا كلام فهنقول عالم مشهور عشان تخترع حاجات تفيد البشريه وتعمل اختراعات مفيده وتبقي انسان نافع.